ahey biness sunnen binesum kolatin himati faii inin kool kaba akum shimpirea jira, akum biness koola jira, woom sun nyaata akumsun milum laman ak bines koola kaba, ak umam isan yooteni umamum ak bines koolat duum biness sunenii binessum koolati, issinen wo mugum biness koola sun biness koola sun sunin wamenu, wom bines koola nyaat nyaata aminen akumsun jira wolum fokati yoote.